في طرق <hesitation> كثيرة من اجل تنظيف المقلاة اذا احرقت الاكل فيها اول شي حاول تترك المقلاة تبريد شوي بعدين استخدم كربونات الصوديوم مع شوية ماء ميه لصنع معجون حط المعجون على الاماكن المحروقة واتركها لمدة خمسة عشر قبل ثلاثين دقيقة بعد كذا استخدم اسفنجة او فرشاة ناعمة لفرك البقع.